<laughs> Nivolagnindreo amiko an, igny ane gn'ataondreo <hesitation> namanay ambaliky ato igny comique, manao raha mampomoehy avao raha ataony, <noise> m- misomosomonga avao raha ataony, manao tsinjatsinjaky adaladala regny lafa i raiky avao ambaliky ao hoy ireo <laughs> zao raha volagnindreo.